Alo primeru de piil por favol de baxal el son i poné-lu más despacinu. En casu de no hazel-mi assuntu, llamal ala policía nacional paque les echi una multa. N'ai cosa más embulaosa que las perras.